Furra përdoret për me nxe, me pjek, edhe mi majt t’nxeta ushqimet mrena. E ki mundsinë me zgedh çfarë temperature pe don edhe për sa koh po don me e majt t’nxet. Furra duhet me hi n’rrymë, duhet me u lshu. Ushqimi shtihet mrena në ni tepsi edhe ajo ja nis me e nxe, me shkri, me pjek edhe me përgadit.